صديقي ادري انو انت رايد تحجي وياي، ادري انو السالفة مهمة، ادري انو انت ايي- تريد تاخذ من نصيحتي حول هذا الموضوع، بس اني هسة عندي اولوية مهمة اكثر من هذا الشي لأن اني هسة مشغولة بلشغل فلأريد منك انو تنطيني مجال بس اخلص الشغل الي بلأيدي بعدين نرجع نتشاور اني وياك، تمام؟